Ma ei mõistaqki sääntsest as'ast midägi üteldäq nüüd. Väega, väega rassõ küsümüs. Ma arva, et ma piät vastusõ võlgu jäämä, selle et ma ei olõq arst ja ma ei olõq tiidläne. Ma ei tiiäq sääntsest as'ast midägi.